Ave, pos con fregal la loça i con tolos pratus que se quean apilados endispués de comel. I no te piensis qu'es que só mu perrángana. Col mi trebaju, no me vaga pa ná i quantis que comu, tengu que pescal a correl pa ancançal al trebaju. I tamién me toca de passeal el perru qu'el probi huendu tan grandón pos no puei estal tol tiempu entrau en casa. I pola nochi al golvel a casa, pos a fregal la loça.